Ña daten vichí ta ni xadi ini, ti tiayá kuii ta ki ni kuata ho o on. yá'a kuii, o'on yá'a kuii ta oni ti'nana koa, ta iin no ajo, ñajan ni koa tiýa kuii nix nixadiini daten ta ni kei vachí ta chín hu u un lia chiloni.